أكثر حدث ساهم في تكوين حياتى أنو أكتشفت إنى منسمعش وقت اللى كنت صغيرة بصراحة حياتى كلها تبدلت وقتها، إضطرينا نمشو للبشا دابا وإضطريت نلبس سماعة وحسيت أنو حياتي اتجلبت يعنى ملي كنت نسمعه ونجيب شي لولا ف الكلاس بعدها تيس لبست سماعة يعتبر مستويا تراجع خاطر عشان مش نتواصل مع العباد بلبيه، الحكاية هاذي أثرت فيا وتوا مازالت مأثرة فيا.